Për me u kujdes për oborr nihere duhemi mi pas t’mjelluna pemt, lulet, barin. Me i ujit mjaftushëm me ujë që ato mos me u tha n’dritë ose mos me u tha n’dimër. Duhet m’u kujdes mos ka parazit, me ju qit mbrojtje ndaj parazitve edhe me i ushqy me me pleh shum’ shpesh.